لو كان نسألوا اليوم الصغار أكثر سعادا من خمسين سنا, نلقاو الموضوع معقد شويا, في الماضي كانوا الصغار يلعبوا برشا في الطبيعا مع بعضهم, وإلا في الحوما, معندهمش برشا تكنولوجيا تشدهم في الدار, كان عندهم حريا وأمان أكثر, ولكن زادا مكانش عندهم نفس الفرص فيي التعليم والصحا, أما اليوم التكنولوجيا عطتهم عالم كبير والمعللومات والألعاب, وإلا عندهم طرق جديدا باش تواصلوا ويتعلموا ويقراو.